لتحضير سلطة طازجة ولزيزة، المكونات اتنين حبة خيار مقطعة لشرائح ، اتنين حبة طماطم، نصف حبة فلفل احمر، <hesitation> ربع بصلة صغيرة، <hesitation> ربع كوب زيتون اسود او اخضر، <hesitation> نص كوب من الخس المفروم او اوراق الجرجير. <hesitation> مكونات الصلصة، تلات معالق <hesitation> كبيرة من زيت الزيتون، واحد ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملح <hesitation> وفلفل. الطريقة، <hesitation> تجهيز الخضار في وعاء كبير، <hesitation> ثم نقوم بتقطيعهم. اعداد الصلصة، في وعاء صغير اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل ، ازا كنت تفضل نكهة الزعتر. <hesitation> سري <hesitation> اضافة الصلصة، اسكب الصلصة على الخضار وامزج بلطف لتتوزع بالتساوي ثم تقطعهم وتقدم.